Na ja na jndyeti xjeⁿ hora na quiwatsoya machꞌeenaꞌ na chaꞌ na cwii yom hasta ntquieeꞌ hora quiawaa ee na quiawaa nnda̱a̱ nlꞌuu na niom tsꞌiaaⁿ na ndicwaⁿ macaⁿnaꞌ nluii jo chii wjaañꞌoomnaꞌ tiempo ndoꞌ nncueeꞌ na nljeii tsꞌaⁿ jnda̱ jnda̱ jaawijaaⁿ ndoꞌ ndicwaⁿ tyootsoo tsꞌaⁿ sa̱a̱ na maxjeⁿ macaⁿnaꞌ na nntsoo cwii tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nntsom cwii ñjeeⁿ hasta qui horacheⁿ chaꞌ na mayuuꞌ na nncuajndye seiiꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ chaꞌ quia na ya nntsom neiⁿnco tsꞌoom cwiwixueeñe ndoꞌ jndye nnom tsꞌiaaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ cantyja na ntyjeeⁿ na yaaⁿꞌaⁿ ee mateijndeiinaꞌ jom quia na canda̱a̱ hora mawatsom na cwii tsjom sa̱a̱ mati jeꞌ quia na tiya nntsoo tsꞌaⁿ na ñecwii ndyee hora cwiiwe hora maxjeⁿ tiya machꞌeenaꞌ naquiiꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ ee nchii laꞌtiꞌ na hora na tseixmaⁿ tsꞌaⁿ na nntsoo tsꞌaⁿ.